O hatatei- hatatei pion yin moun toae tsio taptapa tin nakatuun. Tinasah i pion, son eno mea na puo to hatatei- hatatei, eno mea tuan nate pumao mes naka ai mei nate pumao nasah ke boak ona tin nipan. Hatatei oku petas beno nate soson on, no nate no kakas ai no nate noma nasah- nasah ke boak on nahen tin napinipo tenit. Mei a nakatuun ka tuan tapa hangum meo tabu nate tsio nu yo ha- hatuut. Nit aobot mas nu nit o hatuut tanasah yo toae tenit i pion. Mei hiot a nu punit o hatatei, <hesitation> nit e ka hare diao poponoan. Nasah ke kato dio katuun, mei nate puria nit eyouh. Son eno tartara oma to mes o buk bai mei nu puo hatatei, mei a sah tuan soson pumao youh ai mei tuan nate pumao na saha naka ke rang no buk inen, na saha naka ke hate no nuh. Kan ka, o hatatei, no tuan no tuan nate nin saha tokui to toae teno. Mei tuan nate papan pumao mes in- in tokui, son eno i mei a hatatei puo. No mas nu no hatatei i pion beno nu nin nasah. Hare ne mei tuan <hesitation> nate pumao kui sin pumao hose son eno ka papan on. Bei mei an rangat puo tse mei a hatuut punai tete eno ya papu tanas purih hose. Mea tuan nate pumao ya papu kui puri <hesitation> mo nanamot in naniko. Poat eno ka papan on bei mei a kinan puo. Enit haobot ta nah tin pan e kao ria katuun ke nate di nika bai nit e hasona no nit o nate. So, e hare ne rang puguna, o nate, eyouh piriki to toae tenit i pion. Son i mei a hatatei punit nasah to toae tenit, enit o katuun papan, mei nate puria nit. No kosos oku as on, nika boak orih- nika boak. Tinasah, mei hatatei puo youh, ain kanka, mei nu pumao an tokui.